No ma tiiä, et kaamõlil um sääl kühmä seeh vai küürü seeh um määnegi rasvavaru ja tuu kuikimuudu avitas täl kõrbõh ello jäiäq kuiki ka ilma viildäq häste-häste kavva aigo, tege tä vastapidäväs.